Iaho aloa amin'izao fazone variagny ame téléphone ty da adiny dimy eo iaho matory amign'hariva fa nefany gne fizakagne dokotera an'azy adiny valo gn'an'olobe, adiny sivy gn'ane zaza, iaho anefa da tena sy magnaraky an'izay iaho amizao.